Neje'e yë verduras pakya myadyë neyb ku'u konën ji'i myëxtuk tëkëk xë o madaxk xëyë neyj ko'o zanahoria nawët's ob yë nëkoyë myët's xë'ajnë mëdyë bëkyë jeyjk i'ijpë mëxtup siemprem neyj ko'o cecolla, neyj ko'o repollo yë bëkyë dun mextujpë ko'o dun oynyë madaxk xëyë nya i'idëp ji'idë dun porque në ko'o yë pujë'ënët tëkëwam yë put'spë.